Na eing na nangin haga shimah gah, na dauna dawa ya tadah ba'a satan eing kwaskah hana zidah nawuna dumeh ana wuna dumidah anah shwaka nywa ada, na shwaka nyua na feh ne ja najada ne yeh kwanye. She halaudah na ye kwanye ba'a satan she halauda na ye kwanye ba'a yina-sar, na ye kwanye dah na yeh mah kwauye, nane nafa nijah najah shou nah, na yeh kwanye da na kuromugah aze ba'a nahnyo ah yaba dumake she halaudah hana ziba nayo anah kurwo shou. She halau deh hanah zee ba'a satan nah anah kuromu shou na kurwo shou deh haga shina bana zinigah nazu bana ziki na feh neja jah jahde, a ne yehmu na shwa dahsikerah, na shanye shwabbah ke zeh zumah, ke ze zumah yakalina shanye shwaba deh nah kura sho, zah na dawa na dawah.